Nyew, mfir na abaefor dwumadzi a wͻdze egu akwan mu no botum ama nyimpa dze biribi fofor abͻbͻ wiadze yi mu. Osiandɛ dɛ sɛ obi dze biribi bɛba a, nyimpa no, gyedɛ ͻdwen adzekor no ho ansaana oeetum ͻaayɛ dɛm adzekor no. Dɛm adwendwen yi, mfir ahorow a wͻaba hɛn wiadze yi mu no, wotum wͻyɛ kyɛn nyimpa n'adwen mpo. Ntsi mfir botum dze ndzɛmba afofor aba wiadze.